أكيد فما برشا مرات معناتها ترى شخص ما تحبش تحكي معاه تسبب لك التوتر يخليك تتنرفز وإلا ينقل الكلام من إنسان من شخص إلى آخر يسبب لك مشاكل تضطر أنك تبعد أو تبدل المكان أو تعمل روحك على الأقل مشفتوش متحتكش بيه باش ما ينقلش حديث عليك ولا ينقل كلام عليك أو يزيد كلام عليك أنت اصلا ما قلتوش.